Mii baabin ti ɓat, ɓat shi ere yelooni, ɗii kung mon ɗeb ɓamo, mon teb, nee taa yillina yang a tebnan nywaa bel taa yillina yang ya fona na nangha nu, a yillinaaa jik ya fona na nangha nu, mwaa fol nungtanghe ti ɓakwee mwaa koolena molgwiin dee, mwaa folna nungtanghe yoo moldee yoo molgwii mol dee kinan nung kangha tama ka lemnaŋ yo naa laween go̱m tama ka ɗiliin shina mol dee ka ka lubina tama shina mol gwii kina ka folna kanaa tanghe nunghi ka folna tanghe nunghi mal mol gwii kwee nan len lul katin folna molgwii kwee, nungna ka ween loo lulii yo voro ka luliin ka lolee na mare ɓaaranung, naa nee mee, mee lulii loo daadidiinu gom ka marenaa gom ka marena na mare ɓaaranung kwen nungkan eere she ɓat yelloonan ka yilii na mare ɓaaranung shi yele loona, wulaa na kan nungtanghenu yele loonee ka ɗore ka ɗee nungtahe ka folena. Nyek, nyek kinaa na mu na daaɓo ɓon shi geme nyek she ɓa geme nyek kina u dwiilinung dee tub she, nyek mwaa geme na mon yo ar nan nywaa ɓel gom shina, nanloo shiraa Voro ka gom mana, nyek ka mare ɓaaranung, nyek ka mare ɓaaranung nyek yoo mon tebni, mon sheulena dooshina, mon sheulena dooshina mon sheulena dooshina, nyekii ka era mon sheule yili kapep jena ɓo, nyekii ka era yo voro kamon yi kapep je nyek kwee, naa ere beeraa ti ɓerumna, mon sheulena yili kapee she folna gwii she folna nungka niigoona kane, nyekii ka era mwaa yili jena maa, naa neyaa ti nung yo naa mare lunung kanin nee a moo moo mwaa wii nyekii ka mare nee. Kween nung kan eere loo nyek shee ɓat.